. Orumakum ese voi unkpene onyi bhanor a'so abum or irumasun bha dudu or bha tuma bum bhadudu or bhobhazi nta unvoi nsi bhoven aosi nyi onor gwa ora gwan gwora mma ara ete hoyina. ntar otum agwa bho. ntar onor gwora onor bhosebho bheyi hoye akwe ntar unvoiara mba bha ito ivivivio nto sun voi oba ozen bharetor sem sanum nyina hozenkwe dat unwe obhazi onan do ezero odamadam onyi gwemani gwoyanyi otar gwen gwo naranaro hovan hoku onyi gwemani gwoyanyio otar gwen gwo naranaro. hodo ahara hoku onyi onor a'gwen gwo nyirunyi onemene oze otaroro onor gwen bho ha bhe da otor mmosobho eva eya or hokpomene hotun okpo itune aji hona ana itune onor duduo gwora hita ovovose hita hose asi hizan mor oro ojo yina bhoven fem bur bhanta gwen ani gwame oyina ozendat obhazi onanu obhazi gwere sojubho onang hotere ovonyi anum nnanang bhoven fere nva bhenyio mmokubho bhakubho bhatabho bhoro osumaretono gwa eze uno oro na itune ozama bhanor bara bhano bho habhase ntoro nyibe honyen a'obe ara harabha tare sora hibhabha ara ete orom anum odam homare oba ntoja otaro egbe ja ijumene ame oku etoma fofone a'foum enyanya Ora bha ma don nji nhobhe be nycng nno bhanu o, ohuro ohumo be ome o sabha ski bha gwa bhanam bha hifram are ma don a'hido, bhasi bhagwa bara han va nze nor nnene habhazen sanyen bere oza ra bhon bhasi bhagwa bhagwa bha yubha mma ku uyang kwere egba evi vi mma nta ete gwene ora bheto ma hodarure seje kara hotere akwe okubho otar ero egbe ja ijumene ete gwem oka etoma gwem ora nta me ohorona fofone a'fonom ara onor bho hase ova onyi onye akwo oban gwa onyio ohuma eto izam onyi owa izam onyi a'otama etoma ajo one onang hitum onyi bhanor ben ara bha dudu ora ntan ze ete orom anum ndanzaze ma orom anum gwan ka ban a bam kpam kpam bha donne egbe ja ijumene nna gwagwane nna han ja bhe ban nta horo ono ohoro mar oro humo nkene a'siren hobho oro re bheven a'omar ofi nkene gwere niyubha otore oya onyi okpoho otar bho oyo oro ono gwem ani bhoven bho hose ona inemene ozama onor gwe arono gwanigwani, tutu obam sabhe kara otar ono gwe gwame onani bhanor be ba me onanire maara kubhho ana itune jara razen bho hon oro bhohon aze anum nsan bhonyi hobhamor kwa gwo hanyens bha etoma ntara zumana bhohonor bho hon ahara bhona onor okpa refe reje ja me ora hojor tuno onyi i kpoho ajuo okpoho agwen gwa sa api eme jere se kume kubho. So ton gwe ani ofi bhi bo onyi honye a'kwo bhano usere bha kpa kpa, bhanor useve aja bha kpa sabha kara itune ona bhe zam bheroma ntakaka bhana nto ro dam bhe zama re sa bha kara hoteve kwe ona bhoro ete gwem inai mmo ta ro do ho dam mota aro do hodamo onyi dor nnemo onani onani onan fem onan femo ovonyi dor orani mona obhazi ohoro even oporabhanor ora bhone mene ntar nang henendeme eto to obhazi san dzumana onor ntora ozumana obhazi oro gbo zumana mona obha ora bhanor bani bani ozumana bhekpe bharo mo kpa hokpa okaku etoma bho, bhe ku bha kubha sefu okpa okaku etoma bho bkos ozama ona etoto ose bhanor ba obha zi babhayen obha zi oyina mma bha yina obhazio (starmering) hoku onyi onor gwem nta rana esasa nzia odama dam otar izuma nzia ho’ damadam otar izuma odama dam onyi onor agwen gwo na esasa onyi obhazi ofa remon obhazi onan bhoven fa obhazi otav fa obhazi otare sa nan fe odamadam otar izuma, izuma omo kpor ma ntar azumana ara hitar hose ayina hene ndeme sa gwo ana abhora bhoro sa he kubho ena esasa mma hotar izuma hotar izuma ntav jana nanure ma mma sa kpakpa esase je sere ku bho eho bhe fon a'bo, fon, fon a’ fon a’ fonor. Seku onyi mme sebho ozama ora hotere obhazi kwota oro agwo gwa nam bha ohorare odama dam oso ku onyi odama dam oso kw onyi ono a'gwen gwo nam bha ohora ara obhazio.